Karazan'ny vorony koa izañy izao rehafintsika papango, hitsikitsiky, voromailala, goaiky, sarivazo. <hesitation> Ino koa? Voro-mahery, voron-dolo, martain pesera iñy, tararaky, boloky.